nefnist nýjasta sýning Íslenska dansflokksins og samanstendur af verkum eftir höfundana Steinunni Ketilsdóttur og Ernu Ómarsdóttur og enginn veit alveg hvað gerist næst

þetta dansverk heitir verk númer eitt og er fyrsta verkið í röð af verkum sem eru afsprengi af

stærra verkefni sem ég er búin að vera að vinna að núna síðastliðin tvö ár með hópi af listamönnum alls staðar að úr það er rannsóknarverkefni þar sem við erum að þróa ákveðna aðferðarfræði og ákveðna hugmyndafræði og við erum að rannsaka væntingar í dansi en þetta er sem sagt fyrsta verkið eða fyrstu niðurstöður sem við erum að birta og fleiri verk í kjölfarið tveggja þriggja og fjögurra við vitum ekki alveg hversu mörg en hugmyndin er að þetta verði röð af verkum

í minni nálgun á tónlistina í þessu

við gerðum æfingar þar sem ég bað þau um að sýna mér hvað kveikir í þeim sköpunarkraftinum og ég vann svolítið út frá því það var

mikill

sem ég fór í að skoða og rannsaka svo mótaðist þetta á einhvern máta sem ég er mjög ánægður með fjallar í raun og veru bara um

erum aðeins að greina það og og kafa djúpt ofan í hvað er dansverk og hvernig verður það til og hverju búumst við við þegar við förum og sjáum dansverk hverjar eru væntingarnar okkar bæði mínar og áhorfendanna og dansaranna

eru náttúrulega sérfræðingar og það er rosalega gaman að vinna með sérfræðingum sama á hvaða sviði það

vera mikill heiður mikið svona alvörudæmi bara góður hópur tónlistin og dansinn þau tala saman ekki bara þegar við förum að setja þetta á svið heldur í öllu ferlinu alveg frá fyrsta degi og það skiptir gífurlega miklu máli að sama skapi erum við búin að vinna

mjög náið með sem er með búningana það er mjög svona ígrundaðar ákvarðanir sem liggja að baki höfum lagt mikla áherslu á að hlusta á hvort annað og og vera í samtali bæði við listræna stjórnendur og líka við dansarana sjálfa snýst mikið um það að raddir

allra fái að heyrast

og Bang þar sem sjá má afrakstur tilrauna listakonunnar með ósjálfráða sköpun og spuna sem birtast áhorfendum í teikningum málverkum og skúlptúrum ég trúi á frumleika og að hver listamaður geti haft sína eigin rödd en það tekur dálítinn tíma að þora að fara neðar og neðar undir grímuna sína kannski titillinn vísar í skrif þetta með að fara af stað sérstaklega á morgnana er góður góður tími til að gera þetta og bara láta það koma án þess að vera ritstjóri án þess að draga sjálfan þig í efa leyfa því virkilega bara að flæða sem ég er að sækja eftir sýningin er stór og flókin í sniðum margskipt þannig að það eru listaverkin og það eru þá teikningar málverk síðan í blandaða miðla og vörpun og gjörningur þetta er svona hringur þar sem þú byrjar í teikningunni og þú endar í teikningunni og síðan er ég að gefa út bók líka Ármann Agnarsson hann hannaði hana með mér og Daníel Björnsson sem er líka sýningarstjórinn og þetta er hundrað fimmtíu og átta hún reynir að vera sín eigin af þessari upplifun en inni í henni er líka frumsamið ljóð sem var gert sérstaklega upp úr þessu myndefni þar sem er hefð fyrir því að myndlistarmenn og rithöfundar eiga oft í díalóg um greiningu á ljóðrænu og svo framvegis og hún skrifaði rosa fallegt ljóð sem mér finnst lyfta upplifuninni upp á æðra stig eins og teikningarnar ég get ekki málað inn í teikningarnar heldur þurfti ég að setja málningin liturinn kemur fyrst í málverkunum og síðan kemur teikningin ofan á það þar sem ég elti þessa hreyfingu sem myndast í litunum þannig dreg ég fram eitthvað frekar sjálfvirkt eða ósjálfrátt mjög ung og kannski gaman að bera þetta saman við einhvern sem hefur lært á hljóðfæri frá því að hann var fjögurra ára

þetta verður hluti af líkamanum þínum þetta verkfæri þetta hljóðfæri eða í mínu tilfelli þá blýanturinn eða penninn sem eru kannski